चोपस्टिक कु इस्तेमाल खाना खाण ळा साथ साथ खाना पकोण मा भी करए जांदु, चोपस्टिक से खाना खानु धीरे धीरे और स्वास्थ्य वर्धक होन्दु चोपस्टिक से खांदी वक्त काँटा सी ज्यादा सटीकता प्राप्त होंदी